كاتمين نفسك او كتم النفس تحت الماء، قد تشير الى عدة اشياء اذا كنت تحدس <hesitation> عن الغوص او السباحة فهي تجربة مثيرة ولكنها تحتاج الى توخي الحزر. اذا كان لديك سؤال محدد او ترغب في معرفة المزيد عن هزا الموضوع مسل تقنيات الغوص، اسألني بالتوضيح.